Η τεχνολογία παραγωγής ρεύματος εν' κάτι που με εξιτάρει. Εννά ήθελα να μάθω ίνταλος εννά μπορούσεν να γίνει παραγωγή ρεύματος με εναλλακτικούς τρόπους τζ̆αι αν έσ̆ει έτσι δυνατότηταν. Επίσης εννά ήθελα να μάθω σχετικά με την ρομποτικήν τζ̆αι την κατασκευήν ντρόουν. Τωρά εν μου έρκεται κάτι άλλον στο μυαλόν.

Συνήθως οικογενειακά με τραπέζιν. Αθθυμούμαι έρκουνταν έσσω μας διάφοροι συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, μερικές φορές έρκουνταν τζ̆αι κάποιοι που τους γείτονες με τα κοπελλούθκια τους. Όσον ήμαστεν μιτσ̆ιοί ήταν πολλά ωραία. Ύστερα αρκέψαμεν σιγά σιγά να βαρκούμαστεν, ώσπου τζ̆αι εκόπηκεν τούτη η συνήθεια.

Αν εννοείς την τεχνητήν νοημοσύνην, εγώ ήβρα την πολλά βοηθητικήν. Η μόνη τεχνολογία που με κάμνει ν' ανησυχώ, τζ̆αι πολλά μάλιστα, εν' η στρατιωτική τεχνολογία, που την άποψην ότι ούλλες οι χώρες επροχωρήσαν τζ̆αι κάμνουν σιγά σιγά ρομποτικούς στρατούς, για να μειώσουν τις απώλειές τους σε ανθρώπινες ζωές, τζ̆αι στην Κύπρον φαίνεται ότι οι άνθρωποι εν' ακόμα αναλλώσιμοι.

Με έναν που τους ακόλουθους θκυο τρόπους. Πρώτον ελάλεν το στο δελτίον καιρού. Τζ̆αι δεύτερον εθωρούσαμεν τα σύννεφα που έρκουνταν. Μερικές φορές έππεφτεν απότομα η θερμοκρασία τζ̆αι εσήκωννεν αέραν.

Η Ελλάδα εν φημίζεται για την καλήν ιατρικήν περίθαλψην που έσ̆ει. Αφού για να καταλάβετε εγιώ για τα ιατρικά θέματα που προκύπτουν πιάννω το αεροπλάνον τζ̆αι έρκουμαι Κύπρον. Εν εμπιστεύκουμαι τους γιατρούς του ελληνικού δημοσίου για πολλούς τζ̆αι διάφορους λόγους που εννά 'ταν καλόν να μεν αναφερτούν δαμαί.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Που τον πιο απλόν ώς τον πιο πολύπλοκον, για παράδειγμαν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη στην ιατρικήν, στον στρατιωτικόν τομέαν, στους δρόμους με τα έξυπνα φώτα, την οδήγησην με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, στες μεταφορές. Χρησιμοποιείται τζ̆αι σε πολλούς άλλους τομείς όπως για παράδειγμαν η εκπαίδευσην αλλά τζ̆αι στο σπίτιν για διάφορες οικιακές χρήσεις. Σε λλίον τζ̆αιρόν εννά έχουμεν ο καθένας μας που ένα πρόγραμμαν που εννά εκτελεί χρέη προσωπικού βοηθού τζ̆αι εννά μας ενημερώννει για το πρόγραμμαν μας τζ̆αι εννά μας θθυμίζει πράματα που πρέπει να κάμουμεν, τζ̆αι ταυτόχρονα εννά μπορεί να κάμνει κάποιες δουλειές που σε διαφορετικήν περίπτωσην εννά έπρεπεν να τες κάμνουμεν εμείς. Έτσι θεωρητικά εννά γλιτώννουμεν κάποιον χρόνον καθημερινά.

Όι, μόνον αν έσ̆εις τάσεις επαγγελματικής αυτοκτονίας ξεκινάς μιαν επιχείρησην στην Ελλάδαν. Η γραφειοκρατία αλλά τζ̆αι το εχθρικόν κλίμαν απέναντι σε κάθε μορφήν επαγγελλματικής δραστηριότητας κάμνουν την κάθε επαγγελματικήν προσπάθειαν εξαιρετικά δύσκολην. Το αποκορύφωμαν της αντιεπαγγελματικής πολιτικής της Ελλάδας εν’ η φορολογία. Έννεν’ τυχαίον που επικρατεί η άποψη ότι η Ελλάδα εν’ ο επαγγελματικός νταβαντζής του κάθε επειγχηρηματία. Εν θα εσυμβούλευκα κανέναν να αννοίξει επιχείρησην σε τούτην την χώραν, εκτός αν εν' διεφθαρμένος αρκετά, τζ̆αι πιάννει δουλειές που το Δημόσιον τζ̆αι αν ξέρει πώς να κλέφκει τζ̆αι να εξαφανίζει τα μισά του έσοδα. Μόνον έτσι εννά τα καταφέρει να επιβιώσει.

Χρησιμοποιώ το πολλά συχνά. Κυρίως για να μπω στα σόσ̆ιαλ μίντια τζ̆αι για αναζήτηση πληροφοριών στο ίντερνετ. Θωρώ διάφορα βίντεο, κυρίως ενημερωτικού περιεχομένου τζ̆αι διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα ή βιτεούθκια. Εν μπορώ να πω ότι μιλώ πολλά στο τηλέφωνον, γιατί η αλήθκεια εν' πως εκνευρίζουμαι να μιλώ πολλήν ώρα, οπότε με διάφορες προφάσεις το κλείω στο έναν με ενάμισι λεπτόν περίπου, εχτός αν εν' κάτι πολλά σημαντικόν, οπότε αλάσσει το πράμαν.

Με την οικογένειαν μου συναντιούμαστεν συνήθως κάθε καλοτζ̆αίριν στο χωρκόν. Οπότε εν' δύσκολον να βρεθούν φεστιβάλ τζ̆ειπάνω που εν' το χωρκόν μας. Πηαίννουμεν όμως σε τοπικές διοργανώσεις που κανονίζει το κοινοτικόν συμβούλιον μαζίν με τον σύνδεσμο αποδήμων. Διοργανώννουν που τόμπουλες ώς θεατρικές βραδιές τζ̆αι διάφορα άλλα event τα οποία συνήθως διαρκούν μόνον μιαν εφτομάδαν, την εφτομάδαν του Δεκαπενταύγουστου. Εκαταλάβετε βεβαίως ότι αποφεύγω να πω το χωρκόν για να μεν μας περιπαίζει τζ̆αι ο κόσμος....

Είμαι ευγνώμων γιατί έχω μιαν καλήν τζ̆αι άνετην ζωήν. Έχω μιαν καλήν δουλειάν, αν τζ̆αι εν' λλίον κουραστική αλλά τουλάχιστον περνώ καλά. Τζ̆αι φκάλλω τζ̆αι λεφτά που διάφορες άλλες πηγές, οπότε μπορώ να πω ότι στο οικονομικόν θεμαν είμαι ευγνώμων που μου ήρταν έτσι τα πράματα. Τζ̆αι στην υγείαν μου μπορώ να πω ότι παρά τα μικροπροβληματούθκια πάμεν καλά. Αλλά μεγαλώννουμεν ώσπου πάμεν οπότε εν' αναμενόμενες οι επιπλοκές που εμφανίζουνται. Είμαι ευγνώμων επίσης για ούλλα τα πράματα που εκατάφερα να κάμω ώς τωρά στην ζωήν μου, τζ̆αι για τους πολλά ενδιαφέροντες ανθρώπους που έτυχεν να γνωρίσω.

Εν ακούω ράδιον πιον. Για να είμαι ειλικρινής, απορώ που έσ̆ει ακόμα ραδιοσταθμούς. Πριν πολλά πολλά χρόνια, που ήμουν ακόμα γυμνάσιον, είσ̆εν στην Λευκωσίαν έναν τοπικόν ραδιοσταθμόν που τον άκουεν ούλλον το σχολείον, τζ̆αι κάθε μεσημέριν θθυμούμαι ήταν μια εκπομπή που έκαμνεν αφιερώσεις. Ο τάδε αφιερώννει στον κολλητόν του φίλον τάδε το τάδε τραγούδιν. Ο τάδε αφιερώννει στο κορίτσιν του το τάδε τραούδιν. Εν ι-ξέρω αν υπάρχει ακόμα τούτος ο ραδιοσταθμός, αλλά επεράσαμεν πολλά ωραία τότε με τα τραούθκια τζ̆αι τες αφιερώσεις.

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία τζ̆αι πιστεύκω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα εμπορο΄υσεν να βοηθήσει για μιαν καλλ΄ύττερην εκπαίδευσην. Θα εμπορούσεν για παράδειγμαν να βοηθήσει τους μαθητές με εξατομικευμένα μαθήματα ή με επαναληπτικά μαθήματα, τα οποία θα μπορούσαν να εν' εύκολα προσβάσιμα που τες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube. Επαναληπτικές ασκήσεις μέσα που την ιστοσελίδαν του Υπουργείου Παιδείας αλλά τζ̆αι μαθήματα για τους γονιούς που πρέπει να εξηγούν στα παιθκιά τους τα απαραίτητα. Βασικά θα ελάλουν ότι πρέπει αν κάποιος χάσει έναν μάθημαν να μπορεί να το δει σε βίτεο τζ̆αι ας μεν εν' που την καθηγήτριαν του. Επίσης εν' πολλά σημαντικόν οι μαθητές να έχουν πρόσβασην σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες τζ̆αι άλλες πηγές πληροφοριών.

Αν είχα πολλά λεφτά εννά 'γόραζα ακίνητα ως επενδυτικές επιλογές, τζ̆αι θα τα ενοικίαζα για να φκάλω κάθε μήναν έναν σταθερόν ποσόν. Θα έβαλλα έναν μέρος που τα λεφτά σε μιαν τράπεζαν που θα μου εδιούσεν έναν σημαντικόν επιτόκιον, για να μεν κάθουνται τζ̆αι να χάννουν την αξίαν τους. Σίουρα, εν θα εγόραζα πράματα ανούσια, όπως αυτοκίνητα ή ακριβά ρούχα, τζ̆αι διάφορα άλλα πράματα, μόνον τζ̆αι μόνον για να κάμνω σ̆όου. Εν θα τα εξόδευκα σε ακριβά εστιατόρια ή ακριβές διακοπές. Πιστεύκω ότι άμαν είσαι λλίον εγκρατής, μπορείς να έσ̆εις την ίδιαν ψυχαγωγίαν, ή τζ̆αι καλλύττερην, πιο οικονομικά. Οπότε, εγιώ γεννικά έννα επικεντρώννουμουν στες επενδύσεις κυρίως ακινήτων τζ̆αι ίσως να 'γόραζα τζ̆αι κάποιες μετοχές.

Η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους τα άτομα που το έχουν ανάγκην. Η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμαν η αιμοδοσία εν' μια έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι άνθρωποι που δηλώννουν ότι... ότι τους ενδιαφέρει να γίνουν δότες μυελού των οστών εν' επίσης έναν δείγμαν. Είμαι κατά της διανομής λεφτών σε ζηθκιάνους γιατί πολλοί απατεώνες εκμεταλλεύκουνται τον ανθρώπινον πόνον για να φκάλουν ριάλλια. Σε τούτες τες περιπτώσεις πρέπει να αναλαμβάννει το κράτος τες ευθύνες του. Αλλά τζ̆αι σε τούτην την τελευταίαν περίπτωσην η κοινωνία πιστεύκω ότι μπορεί να δείξει την αλληλεγγύην της με την ενημέρωσην των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Το πιο μεγάλον δώρον ήθελεν να μου το κάμει ο παπάς μου, αλλά εν εδέχτηκα. Ήθελεν να μου 'γοράσει έναν αυτοκίνητον, αλλά εγιώ που την ημέραν που επέρασα τες εξετάσεις τζ̆ι έπιασαν την άδειαν οδήγησης, εν οδήγησα ξανά. Έμεινεν του ο καημός. Ακόμα πιστεύκει ότι αν μου εγόραζεν αυτοκίνητον, ήταν να ξιφοηθώ, τζ̆αι σιγά σιγά ήταν να μου αρέσει η οδήγηση. Μετά έφυα για σπουδές τζ̆αι που τότε εν εχρειάστηκεν να οδηγήσω ξανά.

Με την ανάπτυξην πνεύματος συνεργασίας τζ̆αι αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητές που νεαρήν ηλικίαν τζ̆αι με bulling στους γονιούς. Νναι... καλά ακούσετε, με bulling στους γονιούς. Εν γίνεται ο κάθε αμπάλατος να μπορεί να κάμει μωρά τζ̆αι το κράτος να μεν μπορεί να τον ελέγξει. Πρέπει με το πρώτον παράπτωμαν ενός μαθητή να ξεκινά η διαδικασία έρευνας για την συμπεριφοράν του μαθητή αλλά τζ̆αι των γονιών του απέναντι του, τες συνθήκες διαβίωσης του μαθητή ή της μαθήτριας τζ̆αι την πιθανότηταν στέρησης της κηδεμονίας λόγω ακατάλληλότητας των γονιών, γιατί τούτοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τζ̆αι άλλα μωρά τζ̆αι να πρέπει το κράτος να προλάβει μιαν κακήν εξέλιξην τζ̆αι για τους υπόλοιπους.

Όπως ούλλοι οι Κυπραίοι. Εντυννούμασταν καλά τζ̆αι επηαίνναμεν στην εκκλησ̆ιάν για πέντε λεπτά ώσπου να φκει ο παπάς με το άγιον φως. Μετά συνήθως εκαθούμαστεν στην λαμπρατζ̆ιάν για λλίον τζ̆αι τέλος επηαίνναμεν σπίτιν. Την επόμενην μέραν είσ̆εν οικογενειακόν τραπέζιν τες περισσόττερες φορές έσσω μας, ή επηαίνναμεν εμείς κάπου αν μας εκαλιούσαν, αλλά συνήθως έρκουνταν ούλλοι σε μας.

Νναι έχω αδέρφκια, εγώ είμαι ο μεγαλλύττερος. Θκυο χρόνια μετά που εμέναν η μάνα μου εγέννησεν έναν ακόμα μωρόν το οποίον δυστυχώς είσ̆εν πρόβλημαν υγείας τζ̆αι επέθανεν τριών μμηνών. Θκυο χρόνια μετά τον θάνατον του δεύτερου απέκτησα την αρφήν μου τζ̆' όταν ήμουν έντεκα χρονών εγεννήθηκεν τζ̆αι ο μικρός μου ο αρφός.

Αρέσκει μου το κότσ̆ινον γιατί συμβολίζει τους αγώνες της ανθρωπότητας για έναν καλλύττερον μέλλον. Το χρώμαν συμβολίζει το γαίμαν των ανθρώπων που εθυσιαστήκαν για να έχουν οι υπόλοιποι έναν καλλύττερον αύριον. Αρέσκει μου τζ̆αι το πορτοκαλλοκίτρινον, που εν' το χρώμαν της κυπριακής σημαίας τζ̆αι συμβολίζει τον χαλκόν, αν τζ̆αι το χρώμαν του χαλκού εν' λλίον άλλωσπως. Τέλος, μπορώ να πω ότι αρέσκει μου τζ̆αι το πράσινον που για 'μέναν συμβολίζει την φύσην που την καταστρέφουμεν κάθε μέρα.

Απαντώ χωρίς να έχω κάποιαν ιδιαίτερην γνώσην επί του θέματος, θεωρώ όμως ότι κάθε ηλικιακή ομάδα έσ̆ει κάποιον ιδιαίτερον τρόπον που χρησιμοποιά την τεχνολογίαν. Για παράδειγμαν, στες πολλά μεγάλες ηλικίες, θεωρώ ότι η διείσδυση της τεχνολογίας, εν' πιο μικρή σε σχέσην με την ηλικιακήν ομάδαν που ακολουθεί. Όσον μιτσ̆ιανίσκει η ηλικιακή ομάδα, η χρήση της τεχνολογίας ανεβαίννει, γιατί οι νέοι εν' πιο εξοικειωμένοι με τα κκομπιούτερς τζ̆αι τα σμαρτ φόουνς τζ̆αι γεννικότερα με τες έξυπνες συσκευές.

Για ποιον να πω τωρά; Για τον Μακάριον; Για τον Γρίβαν; Ήταν ούλλοι τραγικοί μες στην μεγαλομανίαν τους. Εννά πω για την Ρήγαιναν, που ήταν έναν θρυλικόν πρόσωπον τζ̆αι αν δεν κάμνω λάθος συνδέεται με την περίοδον της Φραγκο- Φραγκοκρατίας στην Κύπρον. Λοιπόν τούτον το μυθικόν πρόσωπον έννα το συναντήσει κάποιος στους παραπάνω κυπριακούς θρύλους τζ̆αι μύθους της κυπριακής ιστορίας. Στην Κύπρον μπορεί να έβρει κάποιος τα κάστρα της Ρήγαινας, τα σπίθκια της Ρήγαινας ακόμα τζ̆αι τα λουτρά της Ρήγαινας, ούλλα δικά της. Τι βασίλισσα θα ήταν άλλωστε, αν δεν της άνηκεν ούλλη η Κύπρος;

Οι μόνον εν πάω, αλλά εκνευρίζουν με τζ̆αι οι άνθρωποι που πιστεύκουν σε τούτες τες δεισιδαιμονίες. Κάπου μετά τα είκοσι εξεκίνησα να θκιαβάζω βιβλία τζ̆αι να θωρώ με πιο κριτικόν μμάτιν ούλλα τούτα που δήθεν πρεσβεύει η θρησκεία μας. Μέσα που την μελέτην εκατάλαβα ότι η ελληνορθόδοξη θρησκεία όπως τζ̆αι πολλές άλλες εν' γεμάτη με φετιχισμούς, νεκροφιλίες, τζ̆αι έναν κάρον ακόμα αποκρουστικά πράματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι ιεροτελεστίες, ας τες πούμεν, λειτουργίες, άμαν μπαίννεις σε έναν ναό τζ̆αι θωρείς τούτην ούλλην την παράστασην, τα αρώματα, τες τοιχογραφίες, προκαλούν σου έναν δέος, που αν είσαι τζ̆αι λλίον βλάκας έντζ̆ε θέλεις τζ̆αι πολλά για να πιστέψεις.

Νομίζω ότι οι πιο μιτσ̆ιές γενιές διδάσκουνται παραπάνω που το ίντερνετ τζ̆αι όι που τους μεγαλλύττερους. Υπάρχει τούτον που λαλούμεν χάσμαν γενεών. Όι ότι εν μιλούν καθόλου οι μιτσ̆οί με μεγαλλύττερους. Απλά εν πιστεύκω ότι μιλούν όσον εμιλούσαν παλιά. Σίουρα κάποιος μεγάλος εννά επαράντζ̆ελλεν σε κάποιον μικρόττερον άμαν προκύψει κάτι. Απλά εν πιστεύκω ότι γίνεται τόσον διαδεδομένα όσον εγίνετουν στες προηγούμενες γενιές.

Αγοράζω τα απαραίτητα, δηλαδή οτι εννά χρειαστώ την επόμενην εφτομάδαν. Τωρά συνήθως πιάννω πατάτες τζ̆αι κρεμμύθκια τζ̆αι έτσι πράματα. Σίουρα γοράζω γάλαν τζ̆αι κάποια που τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλά γεννικόττερα ακολουθώ ό,τι έχω γραμμένον στην λίσταν μου. Προσπαθώ να κάμνω οικονομίαν τζ̆αι να μεν κάμνω περιττές αγορές.

Ετραττάραν μας γλυκόν τζ̆αι λεμονάδαν, τζ̆αι καφέν ή τσ̆άιν για τους μεγαλλύττερους. Τωρά βέβαια το τι εννά μας ετζ̆ερνούσεν κάθε γείτονας σε κάθε επίσκεψην εξαρτάτουν που το τι είσ̆εν ετοιμάσει, αλλά έναν γλυκόν κκεράζιν ή καρυδάκιν ετρώαμεν το. Κατά τα άλλα αν αθθυμο΄υμαι καλά η διαδικασία της υποδοχής επεριλάμβαννεν τζ̆αι σπιτικά κουλουρούθκια.

Τα καλοτζ̆αίρκα που ήμουν μιτσής επηαίνναμεν είκοσι μέρες στην θάλασσαν με το τσ̆ατίριν. Επηαίνναμεν με τους γονιούς μου πάντα στο Γκάβερνορς Πιτς̆, τζ̆' επερνούσαμεν κάθε φοράν τέλεια. Μετά για άλλες τρεις εφτομάδες επηαίνναμεν μόνοι μας στο χωρκόν με την γιαγιάν μου. Τζ̆αι τζ̆ειαμαί ήταν πολλά ωραία, αν τζ̆αι η γιαγιά μας -στετέ όπως θα την ελαλούσαμεν στα προ έιττις κυπριακά- εεε... ήταν λλίον... άγρια τζ̆αι έδερνεν μας, γιατί εκάμναμεν πελλάρες. Όμως τζ̆αι πάλε επερνούσαμεν πολλά ωραία, γιατί ήταν τζ̆αι τα ανίψ̆ια μου τζ̆αι επαίζαμεν ούλλη μέρα. Αναστατώνναμεν το χωρκόν. Αφού εφωνάζαν της οι γειτόνοι να μαζέψει τ' αγγόνια της.

Τωρά τούτη εν' πονηρή ερώτηση; Άμαν εν είσ̆εν ρεύμαν ή τηλεόρασην έναν πράμαν μπορείς να κάμεις. Να ππέσεις για ύπνον. Αλλά εγώ είμαι μιτσής, εν επρόλαβα έτσι εποχές. Πάντα είχαμεν τζ̆αι ρεύμαν τζ̆αι τηλεόρασην. Τζ̆αι να προσθέσω τζ̆αι κάτι άσχετον αλλά τζ̆αι σχετικόν στην ερώτησην... Αθθυμούμαι ότι η μάνα μου ήταν τόσο καλή στο να τρώει τα λεφτά που παπά μου, που επήεν τζ̆αι εγόρασεν έναν που τα πρώτα εκατόν βίτεο που ήρταν στην Κύπρον. Έδωκεν μιαν περιουσίαν για να χουμίζεται στους άλλους ότι είσ̆εν βίτεο!

Έχουμεν τα κλασσικά, κάττους τζ̆αι σ̆σ̆ύλλους. Στο σπίτιν του αρφού μου που μεινίσκω όταν πάω Κύπρον έχουμεν έναν σ̆σ̆ύλλον τζ̆αι θκυο κάττους. Πρόσφατα αρρώστησεν ο σ̆σ̆ύλλος μας τζ̆αι εδώκαμεν οχτακώσ̆ια ευρώ για κτηνιατρικά έξοδα τζ̆αι τούτα εν ήταν τα μόνα, εστειρώσαμεν τους τζ̆αι τους τρεις τζ̆αι τι άλλον, α ήβραμεν τους στον δρόμον που ήταν μωρά, τον κάθε έναν σε διαφορετικόν σημείον τζ̆αι ελυπηθήκαμεν τους τζ̆αι έτσι εκαταλήξαν να ζ̆ιουν πουσιοπάροχα σε έναν διαμέρισμαν στην Λευκωσίαν τζ̆αι να το καταστρέφουν καθημερινά.

Άμαν εν έχω τίποτε καλλύττερον να κάμω τζ̆αι έχω όρεξην, αρέσκει μου να πηαίννω περίπατον. Μπορεί να πάω για περπάτημαν ή για καφέν με τους φίλους μου, ανάλογα. Αν είμαι κουρασμένος που την δουλειάν, κάθουμαι έσσω να ξεκουραστώ τζ̆αι συνήθως τζ̆οιμούμαι ή κάθουμαι τζ̆αι θωρώ ταινίες στο Netflix ή στο ίττερνετ.

Αν εν' χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μόνον που εννά χρειαστεί εν' μια έγκυρη ταυτότητα. Δηλαδή, ταυτότητα που να μέννεν' ληγμένη. Για τες υπόλοιπες χώρες θέλεις διαβατήριον, τζ̆αι για κάποιες πρέπει να φκάλεις βίζαν πριν ταξιδέψεις, όπως εν' η Αμερική. Σε άλλες όπως εν' η Τουρκία τζ̆αι το Ισραήλ μπορείς να φκάλεις την βίζαν κατά την άφιξην σου τζ̆αι διαρκεί για έναν περιορισμένον χρονικόν διάστημαν.

Γιατί κρατούν τα ασφαλισμένα; Η αλήθκεια εν' ότι πρέπει να τα ασφαλίσεις για να εν' ασφαλισμένα όπως είδαμε τζ̆αι που την πρόσφατην εμπειρία ως Κυπραίοι πολίτες, άμαν επαττίσαν οι τράπεζες εχαθήκαν τα ριάλια του κόσμου. Τωρά νομίζω ότι έσ̆ει νόμον που την Ευρωπαϊκήν Ένωσην που αναγκάζει κάθε τράπεζαν να σου εγγυηθεί την προστασία των λεφτών σου ώς τες εκατόν σ̆ιλιάες ευρώ.

Έσ̆ει διάφορα ήδη μετανάστευσης. Έσ̆ει ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν που έναν πόλεμον. Τζ̆είνοι εν' οι πρόσφυγες τζ̆αι συνήθως ζητούν πολιτικόν άσυλον. Μία άλλη κατηγορία εν' οι οικονομικοί μετανάστες, που βρίσκουν δουλειάν στην Κύπρον. Που τούτους κάποιοι έρκουνται νόμιμα τζ̆αι κάποιοι παράνομα. Ούλλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να μεινίσκουν τζ̆αι να δουλεύκουν στην Κύπρον. Που τους άλλους τωρά κάποιοι εν' με βίζαν για δουλειάν που εν' περιορισμένου χρόνου τζ̆αι κάποιοι άλλοι μεινίσκουν παράνομα.

Εν έχω κάποιον συγκεκριμένον είδος ρούχου που μου αρέσκει να φορώ, αλλά ό,τι τζ̆' αν φορώ θέλω να εν' άνετον τζ̆αι να μεν εν' τέλεια εφαρμοστόν, γιατί εν ι-μπόρω να κολλούν τα ρούχα πάνω μου. Για τούτον τζ̆' έχω πολλές άνετες φανέλλες τζ̆αι φόρμες.

"Εν ι-ξέρω ούλλα τα λόγια κάποιου συγκεκριμμένου τραουθκιού. Το μόνον ίσως που ξέρω κάποιους στίχους εν' το ""Τρεις ελιές τζ̆αι μιαν τομάταν."" Λοιπόν το τραούδιν πάει κάπως έτσι: ""τρεις ελιές τζ̆αι μιαν τομάταν, αγαπώ μιαν μαυρομμάταν, αγαπώ μιαν μαυρομμάταν, που 'ν τα κάλλη της αφράτα, που 'ν τα κάλλη της αφράτα, αγαπώ μιαν μαυρομμάταν"". Μετά λαλεί κάτι για τρεις ελιές μες σ' έναν πιάτον, αλλά εν ι-ξέρω τα λόγια μετά."

Όι εν έζησα κάποιον πόλεμον τζ̆αι ούτε θέλω να ζήσω κάποιον. Εθκιέβασα τα απομνημονεύματα ανθρώπων που επολεμήσαν στην Κύπρον το χίλια ενιακόσ̆ια εβδομήντα τέσσερα, τζ̆αι εδημιουργηθήκαν στο μυαλόν μου πολλά αποκρουστικές εικόνες. Οπότε εν έζησα τζ̆αι ούτε θέλω να ζήσω, αν τζ̆αι λόγον σπουδών έφτασα στο σημείον τζ̆αι προετοιμάζομαι για κάθε ενδεχόμενον.

Εν εδιαπίστωσα κάποιαν διαφοράν. Νομίζω ότι πάνω-κάτω εν' οι ίδιες οι θερμοκρασίες. Τούτον που άλλαξεν εν' η σκόνη που την Αφρικήν. Παλιόττερα έρκετουν πολλά πιο σπάνια, τα τελευταία χρόνια όμως ζ̆ιούμεν μαζίν της. Ώσπου να καθαρίσεις το σπίτιν, τσουπ, ξανάρκεται.

Ε... βασικά εν προτιμώ ούτε την κρυάδαν ούτε την πυράν, μια θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς ήταν να 'ν' το ιδανικόν για μέναν, αλλά αν ήμουν υποχρεωμένος να επιλέξω εεε... εννά επέλεγα την κρυάδαν, γιατί τα καλοτζ̆αίρκα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρον με τους 45 βαθμούς που κάμνει εγίναν ανυπόφορα.

Οι τροφές που είναι ανθυγιεινές τζ̆αι πρέπει να τες τρώμε με μέτρον είναι το γρήγορον φαγητόν, τα τηγανητά φαγητά, τα γλυκά, οι σ̆οκολάτες, καραμέλλες εε... τούτα.

Υγιεινές τζ̆αι θρεπτικές τροφές εν' τα φρούτα τζ̆αι τα λαχανικά,, τα ψάρια, τα δημητριακά, τα όσπρια.

Εννά 'θελα να ’μουν πουλλίν για να μπορώ να πετάσω, γιατί τα πουλλιά εν' πιο ελεύθερα που τα υπόλοιπα ζώα που κατοικούν στην γην τζ̆αι έχουν εμπόδια τζ̆αι περιορισμούς.

Άρκεφκεν τζ̆αι εσυννέφκιαζεν, ο ουρανός άρκεφκεν τζ̆αι εμαύριζεν εεε... άκουες τες βροντές εθώρες τες αστραπές άρκεφκεν τζ̆αι εφύσαν εεε... η φύση αναστατώννετουν, τα πουλιά εκελαηδούσαν τζ̆αι εμαζεύκουνταν να φύουσιν.

Εννά 'θελα να μάθω έναν μουσικόν όργανον, ίσως πιάνον, γιατί παίζοντας μουσικήν εν' τζ̆ι ένας τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματα σου.

Νναι ξέρω παροιμίες στα κυπριακά όπως εεε... απὄ' 'ν απ' έξω του χωρού πολλά τραούθκια ξέρει, αθκειασερός παπάς θάφκει τζ̆αι τους ζωντανούς, απὄ' 'ν αντρέπεται ο κόσμος εν' δικός του.

Την Κυριακήν του Πάσχαν πάμεν όλη η οικογένεια στον αδερφόν μου, το πρωίν γύρω στις εννιά, δέκα, και τρώμεν την σούππαν παραγεμοστόν, την οποία ετοιμάσαμεν που την προηγούμενην μέραν. Τούτη είναι μια σούπα η οποία γίνεται με ρύζι τζ̆αι αρνίν τζ̆αι βάλλουμεν την στον ξυλόφουρνον που το απόγευμαν του Μεγάλου Σαββάτου, τζ̆αι εν' έτοιμη την Κυριακήν του Πάσχα για να την φάμεν. Το απόγευμαν πάμεν στα παιχνίδια που γίνονται στο χωριόν.

Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι είναι υπεύθυνοι για την ευημερίαν τζ̆αι την αξιοπρεπήν διαβίωσην των κατοίκων στις κοινότητες τους, είναι ο υπεύθυνος χειρισμός των... τζ̆' η αξιοποίηση των χρημάτων των οποίων τους εμπιστεύονται οι κάτοικοι των κοινοτήτων τούτων εεε τζ̆αι γεννικά ο σκοπός τους πρέπει να είναι η προσφορά τζ̆αι όι ο πλουτισμός ή η προβολή... η δημόσια προβολή.

Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου ήταν τα καλοτζ̆αίρκα που εκλείαν τα σχολεία τζ̆αι εμεινίσκαμεν σπίτιν τζ̆αι εμπορούσαμεν να κάμουμεν ό,τι θέλουμεν.

Αρέσκουν μου ούλλες οι τέχνες γεννικ΄α, αλλά παραπάνω αρέσκει μου η ποίηση.